כּנפצל נחדם בלהח’דמה אללי קאנבחיה ואח’א tkun ברاتب מנח’פד חית אלח’דמה אללי כתכון מומתה כתכליני נהס ב’רדה ואלסעדה, קאנחל חיאתי אחל ו’מתע, ואלר’אתב מ’הם בלסח’ מאקאידרש יעוז עלא אלד’غط אלנפסי ואלמלל אללי קאי ג’י מע אלוזיפה אללי מא כתראח’ניש. אלח’דמה אללי כתבחיה כת’ח’ליק תתת’ואר ו’תהנא פי נפס אלווקט, האדי חאג’ה מא כתתעוואדש וחתא לואקן אלפלוס קלילה.